मानाकी अपनों घर हे अर आफ़न कई कई प्रोग्राम में जानी। अर आफ़न घर पे कोई नि र सके <noise> घर ये सुनो नि मेल सका। अर ऊ भर में क्वाड टूट रियो होवे तो आफ़न तलों लांगर तो जानी छाव। नि लगाव तो घर से समान चोरी हो जावे। ऊनिय सुधरा नि छावै जिसे आफ़न तलों लगा सका। <noise> क्योंकि अगर आफ़न तालों नि लगायो तो सुना घर ने चोरियां तो हो ही जावे। छाव फेर दान कारण अपहाने रिश्तेदार ये या फेर छाव जी भायला ये स्वाड नि चावे। घर में राख सका और जीके बाद, क्वाड को कुंडों सुधरा लो।